कुत्ता जू आपस मा जू एक दूशरा दगड बात करदा न त भौंकी कर दन। ऊंक भौकण भी अलग अलग हूंद जब लडै कर दन तब अलग भोंकद ना अगर दुखी छन त अलग भौंकदन। भूख लगीं द अलग भौकदन। ऊंक बात कनौ तरीक जू हूदू ऊ भोंकुण से हूंद।